<hesitation> omwihika ryethu thulibana ikumi. Thubuthene nababuthi babiri. Abasukulhu wayi sibalihu ababuthire abamama wayi nathatha wayi. Erihika ryethu rikasanganawa e bukonzo. Thuli rihika rinyoho. Abandi babiriholha